אה כנג’בּל נكون מוסיקי מכשורס, חית אלמוסיקי יבער עלמחשאר דיאלו בבטאקה חאצ’ה ופרידה, כתמכן נשתארכ אללהז’את אלקרה ואלחזן מע אלנס ע’בר אלסות ואלנג’מאט, אלשהרה כמוסיקי תג’י מע אלפאן אללי קנדיר, האדאשי כיכּליני נהס ב’רדי עלא אלפאן דיאלי, אמא אלריאדה פי הכ’מיה בזאף לנסחה ולקין אלשהרה דיאלך פי אלריאדה כתכון מורטבטה בלאדא’ אלבדני.